Muq nimi om Tulnuka Tiina ja maq löüdse viisi, kuis kõnõldaq tulnukidõga, ja tuu om nii lihtsa, et ma lasõ teil esiq vällä mõtõldaq kuis tuu käü.